याज काल हमार देशवमा इ टैमावमा समय मा हमार सबसे बण्ही रुचोले गेम हलाई क्रीकेट । क्रीकेट एखाने बचवसे देखी बुण्ह बुण्हावा सम्म से खेलेसही । घरवम फेरी खेलेसही टोल टोल मा खेलेसै । खाली मैदान मा खेलाए जेसै मन्सावा हुनुका । हसे एखान वणवा फेरी आयोजना बणिय कर्ले जाइ इअ क्रीकेटवक लागी ।